Kolo- ia, kolontsain̈y ndrô Marôky ndreky miaraka Arabo zen̈y kolontsain̈y ndrô miaroaro. Misy festivaly moziny zen̈y atôn-drô isaka taôn̈ô. Avô irô zen̈y malaza amin’ny fan̈anovana, fanamboaran̈a tapia, fanamboaran̈a pôn'ny folera, ndreky fananaovana asa soratra. Karà zen̈y, baka tamin-drô koa zen̈y resaka kôsikosy resaka sakafo.